<noise> ah pues yex este, xkuꞌn gowma yex, yex primer xië bueno yex primer xië yex, or lëꞌ yex wenla uyë lëꞌma zak gowmu kon zëd, xkisa, o zak gowmu kon zëw las giat lë', giat lëꞌ pues, ga o ix̱uxkwaꞌ nup x̱ubgiꞌn, x̱ubgiꞌn este yex.